एक स्टेपलेचर कागजा को कसा बांधेगो। कोई भी बड़ा बड़ा ऑफिस रेगा, वा ज्यादा कागज आगा। अलग-अलग कागज अलग-अलग सट्टी का । सारा ने एक जाग ने बांध के अलग-अलग धरान्गा। नी तो सारा मल जावे। अलग-अलग फाइल काने अलग-अलग स्टेपलेचर छावे। बड़ी बड़ी फाईला में बांधबा काने रस्सी काम में लेवा। जिसे कागज सुरक्षित रेगा। ढूंढबा में आसानी रेगी।